e komburi idu kumadu utumidu ferwini alabam iya haladde, bila haladab baji miya na ido, ido nyama gene kanjuni budi seinu yam